Oynani tozalashga keladigan bo'lsak, demak, birinchi navbatda oynani <hesitation> xo'l sochiq bilan artivolishimiz kerak. Undan keyin esa yumshoq qog'oz bilan artib chiqsak bo'ladi. Shunda dog'lari ham qolmaydi.